Aleoko za mianatra piano toy zay gitara satria le feo aboakan'le gitara ndraiky piano tsy mitovy, ny an'ny piano hafa be de ny an'ny gitara koa hafa be; de le feon'ny piano tegna tiako toy zay feon'ny gitara.